Chajaknai manwui no tui kwbang khe muthungui bini bwtui nwngmano hino soup. Soup no swnam nani kwbangma lama tongo tei je manwui bai swnamjago abo manwui ni bumung hai no soup ni bumung bo narakjagu. Jemon tok bahan ni soup no tok soup ba chicken soup eba muikwthwng ni soup hinkhe muikwthwng soup ba vege soup hino. Abo haino mikhumu ni soup ba mushroom soup khe mikhumu bai swlamjago. Soup no kothok khai nwngnao bagwui kwbangma manwui dakugwui soup swlamui mano. Kutung kutung soup no nwngkhe saak ni bagwui belai kaham.